वीना <hesitation> स-सितार, <hesitation> बांसुरी, तबला, ढोलक, हारमोनियम, गिटार, नगाड़ा, ड्रम, सहेनाई, डफली, पियानो, वैंजो, वायलिन ए कुल वाद्य यंत्रन के नाम होला।